الشخص اللي اللي اكبر تأثير عليا هو كان ابويا يعني هو اللي رباني وهو اللي علمني ازاي اتعامل في المواقف المعينة وتقريبا في كل المواقف وكان قدوتي وكان نظرتي في الحياة حوالين المستقبل هو اللي كونها وكون اجزاء كتير من شخصيتي كان هو المسؤول عنها